Je'e a'ax dun nyënëmbyë tambor juëch ëch dun i'ixë ko'o a'ax pax am mët's kë myat's i'ityë aduk adukë jatyë y jadunt's a'ax wyopyë porque yajwat's je'e y jadun dun awa'ansëy.